<hesitation> Ny safidiko aloha de aleo mandingana sakafo maraina, satria amin'ny maraina iny a, rehefa le maika iny alohany zany de efa tsy afaka hoe mahavita mahandro sakafo intsony, de moa koa misy le atao hoe sakafo anelanelam-potoana, afaka mihinana an'iny, eo amin'ny am' folo maraina eo moa zany no tena matetika fihinanana an'iny, de amin'izay zany a mety hoe tsy maheno noana firy, na tsy mihinana maraina ary.